E nɇɇ lakú mýyý xin verdúura, e nɇɇ mýy ngý dselí juó’ ere dxⱥ ráá’ kö tü ‘ni jmíi giⱥⱥ ‘nɇɇ’ jötu dxǿ kie’ lⱥ’ i tu lakúxen mý papa kö’ kiela’ kö’ dse kiⱥⱥ gá lⱥ’ kö’, jötu laku xen zanahóoria köö jmý giaa o tü jmý giaa bá ‘nɇɇ’ jö my la juïí jötu como que ajia’ marelí juó’ rekiéra ba jö kí jⱥⱥá mylⱥ juïí, mý mó’ kö’ kö tü jmýy ba ‘nɇɇ’ dxó ejö dseli juïí bá ejö kö’ dsa juii dsa yáa i la kú jia’ gá jý mý jmý’ n nɇ köö tü ‘ni jmýy bá ‘nɇɇ’ jö dse jiaa’ ‘ná’ re ngíi ‘náa’ jö jiama dxó re kiérá’ mare jiaa’